Ləəə hə da mogə aŋ <hesitation> həna kwanakəng əəm sati to gaskiya gungonga ghlumma unda zəɗa məyo vitta ghlumma, vita ghluma inta na golo glaf-flumə taha sudoko ju-jughə sallah maga maghə adu'a to go mə da moghə ghlana mghəga ɗa kəkuɗə ghlama mgh-gəɗə go mə da ma ga alwala, maga-maga alwala gwəmə da cuhurata, vita cucuhari yo gwə da mogə salati darə, maga yə karatuwa əe-əe sa karatuwa, haha wuni karatu mo gwa vita ghluma da mogo ka əe ya ghnga suratul kafi, da mogo ka əe ya ghnga vita sanakə sumawe, vita sasunaka sumna ghlanə əe maɗəka vita sankow ghluəŋ amaɗa ɓata ghng am dəya salatin anabi muɗaka ko ɗari kakauɗi naya gowe mə da muɗə mə la karatuea, ko ɓata karatuwa sanayə da muɗə yo kajuwama kajuwa magamaga sallah lubla zagunha duŋ sallah ghlumma gwə yaɗa da jugwe sallah mghga jajugwe mghga gwe yadə da jugwe sasa ndiya goma cu-hanata maga adu'a da maga adu'a tu kakuɗə magən majayən sallah azahar, kaka ɗayə n go mangariba ghlanə gaskiya ghlumma kam ɗowə ghlumma ta glumma na kwata-kwata ko. Gayuəka gudufa ma ha yə glnluduko ɗa nəɗu we vita ghlama inta golo ta ghlaflawe da gudufu waɗakayo nughura gudufana ta ghludukə da da nəɗa kubkga ghluma baba vata fita gulaya əɓ vala ɗa ko ango wa ghluma vita gulaya avula ɗa oh vita ghluma yayəlo, vita ghluma zəra ɗa, tu ɗuwa ghlumma sai ɗuwe vita ghlumma, vita ghlumma na ko hana da ɗuwuka, əvula dadamuŋ, ɗuwo dadamuŋ ghlumma ghlumma sosai, ko no we ɗuwo ka aula dadamuŋ vita ghluma na, daban ghluma, ka golo vita ghluma əla, ko nuwə nughuka əh da roka avula dadamuŋ vita ghluwa vita maga-magaka salati man yangaka kana vita maga maga salati ta da magaɗata dudamuŋ ghnga kago lo vita ghlumma, vita magamagaka ɗare vita ghlamma na, go maka mada kuŋɗaghə da vulaɗata dadamuŋ da vulaɗata dadamuŋ kada tu guŋga-gonga yaɗa kam mogə vita ghlumma mogha salati ɗare kaƙuɗayo nəɗa nuwə ghlummə vita ja-jukaka sallah zura kakuɗaka zara, da mogwə ina la'asar, vita jajugakə sallah la'asar cu kakuɗalo sallah la'asar kajuwa a mangariba cucu-haraka, mogoka adu'a dul, adu'anda muɗaka vita ghlumma uhula sallah la'asar ta ghugo dadamuŋ ko nuwe korukco a ta ghlag dadamuŋ ina ɗuwoka vita ghluma. Vita jukkə salla la'asar muŋvaya kubga nayəya nuwə ghluma, gaskiya ghluma kam ɗowe ghluma so saya ko la mogo fləŋma ina vita ghluma, ta fləɗahan kudad- kudaɗa ko laŋ uzani makaranta ma sukoham vita ghluma, ko futa ma haha vita ghlummə ghluma dughum so sa iya avudaɗa kam ɗowe ghlumma vita ghlumma yaƴəy̱lo vita ghluma fiyə zara ɗa vita ghluma yamayo ghluŋə makwa taŋgaɗa vita ghluma yaye, uzanga ɗa əb hukunaɗa vita ghlumaya yo ka ga ghluma kam ghlumə inna əvulaɗa həna əvulaɗa ɗuwa ghluma so sai ya, ɗowə ghluma, yanzo vita ghluma vita shiɗi, vita ghluma dodu ka inna magaka sadaka fləta sadakaŋ da da mogukla vita ghluma ma daban gagi, ko karatunɗa da mogoka vita ghluma ma ladinən daban avula dadamuŋ, ko nowə damogoka vita ghlumma ladiyəni daban avɗa jumma, kubgha ghlumma, ghlumma na, ina na nugha nayə hənə nughanə ghluma so sai ghlumma kam maɗuwə ghlumma ka fituŋ da nughanaməyo an rayuwa na maŋ ghlumma, ɗowe ghluma sosai ya ko Guyvə ku gudfaɗa ma vita ghlumma ha ta guyvəku war- war, vita gayu guya gudfaɗa vita ghluma ta banban inna ya kənan n ba hakabakan, guŋgagonga aɓ gudfaɗa ta gayuku vita ghlumma, inshaa allah ghluma ɗoweye ko karatuma ko nowe mogoka vita ghluma nəɗa dughana vita ghlumna vula dadamun okowo magafa da ghlumma ma ɗughana ghlumma aka lo ɗakana ghluŋəya mana hinakana əm sati ghuvaŋə, litinin kagolo monday ka ga lin turanci litinin kaga in lamuŋ vita likənən ka kogolə əm guɗa lamuŋ na likinən koro nayin vitaya ghluŋ fita nasara ya amma ɗowəyo kubga ko uzinhoya fita aŋ suɗoko likənənən na kagolo na hahaŋka la uzanhowo, wurka gha suɗukwo ghla ghaɗa haŋ ŋ sallah hahay hama təhə nuwo koro go mahaŋ na koro ada ɗafa kudəd kudaɗa mama, ənəm ɓaza kudada, əɓ sukwa unform kudəɗa mama konuwo kudəd kudəɗ, tahaŋ ɗafama kudəd suhaŋ immi, zuhaŋ ɗafa nbəzu haŋa suku haŋ <noise> karataŋ kudəd kudəɗa'a. Muŋvayə mughul vita likənəŋ ha uzinha ɗowo, ta ghluwin haŋ sosaiya, ko ka kuɗalo lubhaŋ dan makaranta sa sa han ana makaranta zuhaŋ ɗafa, əza haŋ ɗafa, gomol jaɓa duŋ lasson lesson lesson mogulop mana luwana kana mogolo lesson, li kakaɗa lesson kajuwa kakuɗa haŋ kajuwa maga la'asara go mahaŋ jebe dan karatuwa islamiya lubula haŋ dan islamiya sa sa haŋa, sasa haŋ in islamiya ɗafa haha, zuza haŋ ɗafa hoho maga lə sallah go molo da mogo adu'a hoho ghlən kakuɗal adu'a hoho, vita haha tv nugha kuɗi, tv ɗakana kam də ko aga ma ha tv tala tala nugha lo ko am waya uzina dataŋ, uzama mataŋ gula-gula ma nəghaŋ maga maga karfi tambaya tu bawa awa hənawəɗa kubga uzaŋ həɗaka na hal ɗowe pugha da nughe inna li tv na halo nowo go uzang nəɗaka da pughata ta nugho nudhaŋ məɗuwo golub maga-maga karfi tumbaya, vita uzangə daga vulku tala har zuwa vuku ghnga, umko wa na vita magamaga karfi tumbaya ko wana awa həwaɗa kaka, kakagha mama dakoto ko dada

Muŋvaya mughulo in makaranta ko avalayin sakuro na muŋvaya mogo vita litinina gəlo na worka hgha suɗoko mogol sallah asubaha na tu cu-culu kuhu ka vazaka na əɓ likənən nə intaɓo kagolo gomolo sladufta da mogo konuwo da konuwo kənan muŋvayə mogolo vita likənənə suma lənkənəna, ələ talata suma mogo n likenənə da ghluma na kam nowa kwata-kwata ana hənukana alfaŋga an sitəna kəm, fita hjausa na ɗowa ɗowe ləkənən, ɗowe ghlumma, guŋga-guŋga inna da korə kanaŋ, vita litinin hayəŋ tuyən so sai taha suɗoke vita lətininyo vita ghlumam muŋvayə ghuma na tatəym hənə ta gha suɗoko nughan ŋ vita litinin nə kam ha lizənha mogo hənə taha sudl koyo sabə da ka makaranta, vita litinin nə, vita kowo luɓulakar duŋ makarantana da uʒənha an class na